Tǝ tsǝghǝghǝw swu na, ma tsǝghǝghǝw swu pa ˈyi pawa na, ma pawa mǝlǝ ɗya, nǝ ndwa tsǝghǝghǝ ma gha tsǝghǝghǝ mma na nǝ ndwa tsǝghǝghǝ ndǝrǝ nǝɗya sarǝ mbǝ anǝ tsǝghǝghǝ javulǝ javulǝ ma na wa ya tsǝghǝghǝ pawa nǝ za hwudli ha má, ma pawa ndza dya ma pawa ndza dya rǝ nǝ ndwa rǝnka há rǝ vanji na wa kǝlǝ jighǝni ndaindyanga ndwi sǝghǝ mbǝ vǝ. Má pawa gha mǝlǝ dya na anǝ dlǝra ma anǝ fai pawa na ndza ɗya rǝ ma. Pawa tsǝghǝghǝ nǝ gha tsǝghǝghǝ ndǝrǝ ma gha tsǝghǝghǝ pawa ndǝrǝ nǝ gha mǝlǝ ayon rǝ, nǝ gha fai ama ma pawa ndza ɗya rǝ wa mǝlǝ ɗya na anɨ nggyi nǝ gha fai mbǝ cighǝ ko nǝ gha fǝrǝ zǝw ko rama ma, ndǝrǝ nǝ ndwa tsǝghǝghǝ pawa nji ndǝrǝ nǝ ndwa fai ko nǝ gha mǝlǝ ayon rǝ nǝ gha fai ko nǝ gha fai kwa ɓǝlǝ. Má pawa na a ndwi dinga dlǝra nǝ ɗya ma nǝ ndwa tsǝghǝghǝ pawa nji ndǝɗǝ kambǝragha dzǝghuluma vǝ. Má rinka dlǝra pawa gha nǝ ɗya jighǝni ndaindaingǝ ka mban sǝghǝ dzǝmbǝ vondwi na ɗa, ka dlǝra ndu ɓaw don ɗya dlǝw ndu ghǝzǝ swara sa nǝ mbwa ɗana nǝ ndwa tsǝghǝghǝ tsǝghǝghǝ pawa rǝ va nji. Ká ndza ndwi dzǝghulumi, ghǝzǝ swai mbwa kanǝ tsǝghǝghǝ pawa. Wa tsǝghǝghǝ mota shi mma, má mota mǝlǝ ɗya ndwa ndza mota kǝn nǝ nja tsǝw kwa na, ma mota mǝlǝ ɗya nǝ gha tsǝw kwa na, nǝ mbwa ntǝ nto ndwi, nǝw mota nji wa mǝlǝ ɗya nanǝ ndwara wa mota nja mǝlǝ ɗya, ama magha nja ndwa nggu ghǝnǝ gha nǝ ɗya na, gha nggyi ɗyaw na ɓa na tsǝghǝghǝ mota gha nǝ gha tsǝw kwa. Motangǝ ma ndǝrǝ ndza nǝ gha ndzǝmbǝ ɗya kwaw, ƙha mma wa mbwa tsǝghǝghǝ. ˈYi ˈyi pwa ndzondzi nǝ za mǝlǝ ɗya, pwa ndondzi nǝ za mǝlǝ ɗya, pwa ndondzi kimbǝ nontǝ lokaci ma za mǝlǝ ɗya mbwi tsǝghǝtǝghǝw ma, ma gha ndzondzi rǝ ma pawa ndzondzi ƙhǝi rǝ ma nǝ ɗya ndza, ghǝzǝ swara sa nǝ mbwa rǝnka tsǝtsǝghǝtǝghǝ, ˈyi nǝ mbwa tsǝtsǝghǝtǝghǝ pawa rǝ vǝ nǝ mbwa tsǝtsǝghǝtǝghǝ ˈyi pwa ndzondzi nǝ mbwa tsǝtsǝghǝtǝghǝ ghǝnǝ ko nama mbǝ swu dai na ndza ɗya rǝ nǝ mbwa tsǝtsǝghǝtǝghǝ. Ghǝzǝ swa shirǝ swai mbwa kanǝ tsǝtsǝghǝtǝghǝ. Ko shagha ra mǝlǝ ɗya ma ka tsǝtsǝghǝtǝghǝ nǝ mbwa ɗa zhai mbwa ta swa zǝmǝ kwa, don ƙha mma mban ma hwa ghui nǝ gha fǝ shagha rǝ nǝ za ndza nǝ gha taw swu kwa ghǝi tsǝtsǝghǝtǝghǝw. Wa nja ndwa ɗya na ke na. Má ra tsǝrǝvǝ na ndwa tsǝtsǝghǝtǝghǝ a ndwi dlǝra swu nǝ ɗya ma. Nǝ ndwa tsǝtsǝghǝtǝghǝ swa nji nǝ za ndza ndǝrǝ, kambǝragha nǝ za ndza ka gha nǝ dzǝghuluma vǝ. Má ɗya na wa ɓai ɗya wa kǝlǝ dzǝghuluma sǝghǝ mbǝ vaw ndu daw-daw. Wa mban kǝlǝ nontǝ zǝlǝghwi gha sǝghǝ na mban na ndzara dwi mbǝ vondu ma. Má ndwa gha irǝ ndza nǝ ɗya, <hesitation> pǝla gha kalǝma tsǝghǝ nǝ gha zǝmǝ swa zǝmǝ kalǝma tsǝghǝ da nǝ gha zǝmǝ swa zǝmǝ ha nǝ ɗya na wa kǝlǝ amai da zawa ndu sǝghǝ wa kǝlǝ <hesitation> swu mbǝ ghǝna ndu sǝghǝ, wa kǝlǝ zǝlǝghwa ndu sǝghǝ daw-daw ˈyi tayifot ƙha wa kǝlǝ sǝghǝ ndza nǝ ɗya daw-daw wa to ma ndza nǝ ɗya ɓai ghǝzǝ swai mbwa ká nǝ ndwa ndza pawa kalama mai ɗya, ˈyi shagha kalamai ɗya ˈyi komai kǝla gha nǝ ɗya ma, ˈyi pwa ndzondzi gha a zǝ nda nǝ ɗya ma wa tsǝrǝvǝ nǝ ndwa dinga tsǝghtǝghǝ. A ndwi rǝnka dlǝra swu nǝ ɗya ma nǝ ndwa rǝnka tsǝtsǝghtǝghǝ, nǝ gha ringa ndza ndwa tsǝtsǝghtǝghǝ swarǝ vǝ gha ndǝrǝ. Nǝ gha mǝlǝ ayon rǝ zhai gha há, mi wa kyikyiɓa gha mǝlǝ ɗya ma ka mban tsǝghtǝghǝ nǝ gha ɗa ma gha tsǝghtǝghǝ. Wu ndza daw-daw nǝ gha ringa há swa daw-daw rǝ vǝ gha. Kambǝragha dzǝghuma vǝ gha ma ghá dlǝra vǝ gha nǝ ɗya na ghǝzǝ swara sa nǝ ndwa ringa ndza kimbǝ zǝlǝghwi wa ɗya kǝlǝ zǝlǝghwi sǝghǝ na kirǝ vondwi ghǝzǝ swara sa rǝ mbwa ɗana nǝ ndwa ringa ndza ndwa tsǝtsǝghǝ swi nǝ ndwa tsǝtsǝghǝ ˈyi pawa rǝ vanji ˈyi kyikyiɓa nji ˈyi pǝla nji ˈyi yamwi nǝ ndwa ghǝrǝ. Duk swai ndwa shirǝ na ndza ɗya rǝ a ndwi mǝlǝ thlǝn nǝ ma don ma ɗya na ghǝzǝ na mban tsiw ndwi kar karǝ na tsa ndwi. Ghǝzǝ swara sa nǝ ndwa ndza ndwa tsǝtsǝghǝ swarǝ vanji, a nji ndza nǝ ɗya ma <noise> ma ndwa tsǝtsǝghǝ pawa rǝ vanji na, ƙha ˈyashigha rǝ vapunǝ gha ma anǝ dlǝra nǝ ɗya ma mi gha nggyi nǝ gha tsǝtsǝghǝ ghǝtǝw na, nǝ gha nwa ka zughǝ, zughǝ ma ɗya rai ɓai ɗya wa ɗya tsaw ndwi. Fǝw pawa gha nǝ gha tsǝtsǝghǝtǝghǝ nǝ zugha tsǝtsǝghǝ nangai pawa ma. Aci ɗya ndza nǝ ghǝza rǝ kǝlǝ zǝlǝghwa ka ghǝnji kimbǝ nangai vǝ ka mban fǝ ghǝnji nǝ gha ɗa gǝrǝ yamwi rǝ vǝ gha nǝ nja tsǝghǝtǝghǝ ɗya rǝ vanji. Aci rǝ kǝlǝ zǝlǝghwa ghǝnji kimbǝ ko ghǝzǝ, ma ndza nǝ ɗya na ɓai ndza nǝ ɗya ghǝzǝ swara sa nǝ mbwa tsǝtsǝghǝtǝghǝ pawa. Má mbwa tsǝtsǝghǝ pawa wa gudlyivǝ ndǝɗǝ, nǝ mbwa mǝlǝ ayon nǝ zhai mbwa há. Má ɗya na swai ɓai zǝ ɗya. Ghǝzǝ swara sa nǝ mbwa ringa tsǝtsǝghǝ pawa, nǝ mbwa tsǝtsǝghǝ kyaikyiɓa.

Wana tsǝtsǝghǝtǝgh mi gha nǝ ɗya zhai gha kǝlǝ swa zǝma pǝdlǝm nǝ gha zǝmǝ, ma vǝzha mǝlǝ vǝ mma sqa zǝmai gha ra zǝmǝ pǝdlǝ wa kwa thlai gha nǝ gha tsǝtsǝghǝtǝgh ghǝzǝ zhai gha zǝmǝ swa zǝma ra ghǝvǝzhi, ma kwa tǝgharǝ ma swa zǝmai gha ra zǝmǝ ghǝvǝzhi na ma nai mma zǝmǝ gha ra kwa tǝgharǝ wi ndza kwa thlai gha aci ma kǝlǝ haicilangǝ sǝghǝ, nǝ ndwa mma tsǝtsǝghǝtǝgh miya nji kwa tǝgharǝ zhai ndwa hanǝ. Má ndwa ɗarǝ nǝ nja tsǝtsǝghǝtǝgh swu na kyikya vǝ gha ghǝnǝ pawa rǝ vǝ gha ˈyi swarǝ vǝ gha kyikya nǝ gha tsǝtsǝghǝtǝghǝ aci rǝ ndza nǝ za kǝlǝ zǝlǝghwa ndu sǝghǝ kimbǝ vǝ, ghǝzǝ swara sa nǝ mbwa ɗana nǝ ndwa ndza ndwa ggyi tsǝtsǝghǝtǝghǝ swi nǝ gha ndza ndwa ngyyi tsǝtsǝghǝtǝghǝ pawa gha nǝ ndza nǝ ɗya ma, nǝ gha tsǝtsǝghǝtǝghǝ pawa gha ma gha nanǝ ɗya rǝ na nǝ gha tsǝtsǝghǝtǝghǝ. Nǝ za gudlyivǝ ndǝrǝ nǝ gha mǝlǝ ayon rǝ fai ma gha ɗarǝ nǝ gha fai nǝ ɗya na, wa nontǝ yá twudlyarǝ ma nontǝ pawa nǝ mbwa dlǝra nǝ ɗya irai mbwagula ɗyai ˈyashigha mǝlǝ ƙha nǝ mbwa tsǝw fai ƙha mi vǝw gha na wa mǝlǝluma wa mbwagula nbwa dlǝra pawa kalǝma tsǝtsǝghǝtǝghǝ ya tundlyarǝ ghǝzǝ swara sa nǝ mbwa ɗana nǝ ndwa ndza ndwa nggyi tsǝtsǝghǝtǝghǝ. Má gha nanǝ nǝ ˈyashigha mǝlǝko ɗya na ka mban miyi nǝ gha ɗa ka ˈyashighǝ, ˈyashighǝ fǝw mǝ pawa nu nǝ ghuna tsǝtsǝghǝtǝghǝ, anuwi dlǝra nǝ ɗya ma. Má ɗya na swai ɓai zǝ wa tsa ndwi. Ɗya dlǝra ndǝw nǝ ndwa gǝrǝ yamwi nǝ nja tsǝtsǝghǝtǝghǝ pawa rǝ va nji nǝ ndwa tsǝtsǝghǝtǝghǝ kyaikyiɓa nji, anuwi dlǝra yǝnifoma nǝw nǝ ɗya ma nǝ ghuna tsǝtsǝghǝtǝghǝ yǝnifoma nǝwi, nǝ ghuna mǝlǝ ayon rǝ kambǝragha nǝ nuwa ma tsǝw mbǝ makaranta nǝ, ma ndza nǝ ɗya na ɓai ɗya. Wa tsǝrǝvǝ nǝ ndwa ndza ndwa tsǝghǝ pawa nji, a nji dǝra nǝ ɗya ma <noise> ma ndwa nggyi, ndwa nggyi nǝ gha tsǝtsǝghǝtǝghǝ swu vǝ gha anǝ ndza nǝ ɗya mma na ma pwa ndza gha rǝ na a zǝ ndza nǝ ɗya ma nǝ gha ndza ndwa nggyi mpa gyiw kyi. Má gha gwi mpa gyiw kyi mǝ wa shi pwi gha nanǝ guguhǝntǝghǝi bǝbǝrǝ na, ka mban guguhǝntǝghǝi nǝ gha ɗa. Don bǝbǝrǝ má ɗya zǝ pawa gha anǝ dlǝra nǝ ɗya ma ˈyashigha rǝ vapunǝ gha nǝ gha rǝnka nwa ghǝtǝn nǝ hya ringa tsǝghǝ narǝ va hyi mi ghǝtǝnǝ mban tsǝghǝw tsǝw hyi irǝrǝ ka mban tsǝghai zha ka zughǝi nǝ gha ndangǝ rǝ nǝ za gudlǝvǝ ndǝrǝ ɓa na mǝlǝ ayon rǝ nǝ gha fai. Mi ghǝi mban mǝlǝ ayonǝw ma nǝ gha pǝrǝ ndǝrǝ nǝ gha fai kwa bǝlǝ. A mbwi tutwi pawa rǝ shigha ko nǝ mbwa dlǝra ˈyashghǝ ɗya ma gha nǝ pawa rǝ va zughǝ na pa shigǝni, mbwa tsǝghǝtǝghǝw mbwa ˈyi mai tsǝw thla zughǝ ghana pa magugwi ma ninta na wa kǝlǝ zǝlǝghwa ka ˈyashughǝ sǝghǝ mbǝ va hyi. Mi faw ndu gha zha na zugha ra kǝlǝ zhi fa ndaindangǝ ɓaw asai ɗya. Mbwa tsǝtsǝghǝtǝghǝ pawa rǝ va zughǝ, mbwa gǝi rǝ yamwa ka zughǝw, mbwa nwa ká zughǝ nǝ zugha tsǝtsǝghǝtǝghǝ pawa rǝ va njiw. Ma ɗya na ɗya sawi ɓai zǝ ghǝzǝ swara sa rǝ mbwa ɗana nǝ ndwá ndza ndwa tsǝtsǝghǝtǝghǝ swi ko nahwa ɓa nǝ ndwa ndza ndwa mpa gyiw kyi ma ko pwa hanǝ gha pwai gha hanǝrǝ ma nǝ za ndza daw-daw. Má zhai gha hanǝ nǝ ghǝza ndza ɗya rǝ pwai gha hanǝrǝw. Anǝ ɗa ma na waya tsǝtsǝghǝtǝghǝ pawa rǝ vǝ ya ma ko pwa hanǝ ya ko zhi shava tsǝtsǝghǝtǝghǝ ma. Má pwa hanǝ ma wa nggyi nǝ gha tsǝtsǝghǝtǝghǝ. Nǝ gha <hesitation> mayafiyai mbu ra fǝ rǝ gado na a hanǝ rǝ nǝ gha tsǝtsǝghǝtǝghǝ kyikya ghǝnǝ ngga pilo zǝ nǝ gha tsǝtsǝghǝtǝghǝ anǝ dlǝra nǝ ɗya ma wa tsǝrǝvǝ nǝ ghǝza rǝnka ndza daw-daw aci ɗya kǝlǝ zǝlǝghwa ka ndu sǝghǝ ghǝzǝ swara sa nǝ mbwa ɗana nǝ ndwa rǝnka tsǝtsǝghǝtǝghǝ swarǝ va nji kyikya, ˈyi pwai nja hanǝ rǝ a nji ndza nǝ ɗya ma, ko pwai gha ndza rǝ a zǝ ndza nǝ ɗya ma nǝ za ndza daw-daw, aci zǝlǝghwi kumanǝ nǝza ndzǝ mbǝ vondwi, ƙha <noise> kimbǝ <hesitation> ndzai ndwa ndza nǝ ndwa ndza ndwa daw-daw. Nǝ pawa gha ndza daw-daw rǝ vǝ gha, kyaikyiɓa gha má daw-daw pwai ghandza rǝ ma daw-dawi, nǝ gha ndza ndwa nggyi tsǝghǝ swi, má gha nanǝ ɗya ko rǝ vǝ gha anǝ ɗa mana mǝza ɗya rǝ vǝyaw, ma mǝza ɗya <hesitation> ma vǝ na ka nggyi ɗya ɓaw, ma gha tsǝghǝtǝghǝ pawa rǝvǝ gha daw-daw, wana gǝrǝ yamwi wana kyaikyiɓa kwa vǝ gha na shiw nǝ gha fa vǝ gha. Ama ma gha ɗarǝ ɗya rǝ vǝya ndǝrǝw na dya safa shiw, ma ɗya ra na wa nka safa ndzǝ mbǝ vǝ, ma safǝ na ndǝrǝ vondwa sa safǝ. Kambǝragha nǝ vondwa ndza ndzǝgulǝmi, ma gha dlǝra ɗya rǝ vǝ gha, ghá tsǝghǝ pawa rǝ vǝ ghaw ghá mpa gyiw kyi pwa ndza gha rǝw, ghá mǝlǝ pwa hanǝ gha nǝ za ndza daw-dawu na, má zǝlǝghu na wa ndzǝ mbǝ vondwi na tsa ndwi karǝ ghǝzǝ swara sa nǝ mbwa ɗana ndwa ndza ndwa tsǝghǝtǝghǝ pawa rǝ va nji, ndwa mǝlǝ pwa ndza nji ndǝrǝ ɗya shiw, nǝ ndwa tsǝghǝtǝghǝ kyikyiɓa nji, nǝ ndwa tsǝghǝtǝghǝ pawa nji ndǝrǝ nǝ ndwa ndangǝ nǝ za hudlyivǝ ndǝɗǝ zhai ndwa há rǝ va nji a ndwi nggyi nǝ ndwa rinka ndza nǝ ɗya kalǝma sǝghǝtǝghǝ pawa ma ndǝrǝ nǝ ndwa ndza ndwa nggyi tsǝghǝtǝghǝ pawa rǝ va nja nǝ za ndza daw-daw. Ghǝzǝ swai mbwa kanǝ tsǝghǝtǝghǝ swi, wa to nǝ ndwa tsǝghǝtǝghǝ swa ndza ɗya rǝ.